Филҳо ҳайвоноти бузург ва беназир мебошанд, ки бо хусусиятҳои аҷибашон маъруфанд. Филҳо дорои хотираи бисёр қавӣ ҳастанд ва метавонанд чизҳои зиёдро дар ёд нигоҳ доранд, ҳатто пас аз муддати дароз. Ин хотираи хуб ба онҳо кӯмак мекунад, ки роҳҳои об ва хатарҳоро фаромӯш накунанд. Филҳо хеле ҳассос ва меҳрубонанд.